Ne eya nya nua, a ƒle aɖi, a ku tsi eya la kutsi daɖe be avɛ ƒle aɖi, eya lɔ nu nyanya. Tsutsu gbã ya de tsi ɖe me a ŋyɛ, vɔa ne eya nyɛa o me to na dzi kuɖo ƒoƒoɖi ku ɖe ke- eke me ƒoɖi sugbɔ̃ eya tsɔ tɔ dzi. Ya nyɛ le tsi ɖa gbã me, ya nyɛ le vegɔa me a kpatsa ɛ tɔ gɔ̃a me tsã shiã. Vɔa ne enyi be enua ƒoɖi gloa, a nyɛ le ɖa gbã mea, a nyɛ le vegɔa me, a nyɛ tɔ ga me a kpatsɛ le a me ne gɔ̃a me. A tsɔ eshia, a tsɔ aɖi a tsɔ anyɛ, ne wo ŋtɔ edzia, a ga trɔ kɔ omo ɖe tsi ke etsɔ kpatsa ya me a tsɔ anyɛ ke a tsɔ shiã. Gamea ne enyi be enua ƒu nyuiɖea eƒuna ʋe nyuiɖe. Vɔa ne eya nya nua, ne enyi be eya nyanu wũia, ya nya nu wuia keŋ gbɔ ne eya va nya ɖe ke nyi couleur tɔa enye. Ne enyi be ya nya- ya nya wui ya keŋgbɔ eya va nya eke nyi dzẽ alo eke nyi amuamu, eke o gbe wɔ numa kpɔa, kpɔa ya nya nu wuia tɔ ŋkɔ. O me nya wo keŋgbɔ wa nyanɛ sinon ya gble kɔla nu wo ye, ne eva doea ŋgba nya na kpɔkpɔ. Edzo ɖe na tâche, o dzo ɖe ɖitɔŋgbe ɖe me me ga nya na kpɔkpɔ.